हमन घरे पांच सदस्य रहथि जेमे एक मोर छोटा भाई हवे। जेकर उम्र अट्ठारह उन्नीस साल होही। मोर माँ के उनतीलिस चालीस साल होही। मोर बाप के उम्र पैंतालीस साल होही अउ। मोर नानी के उम्र पछत्तर साल होही।